एबे कसरत कहाँले जौत मुइ सबेदिन कसरत कर्सासु । मुइ देउन्कही बेहनही चार पाच बजे उठके उहे यापन सङ्हतियवनी साङे एस्करे त हैने जेससु एस्करे त दर लग्सासु । एबे तनाउ जाइके हसइ कसरत करइ करइकी बुले उहेसे मुइ यापन सङ्हतियवना साङे जेसही । चार पाच बजे उठके बुलइ बुलइकी देउन्कही याधा घण्टा जतुरा बुल्साही । अ जाइकी याध घण्टा लगभग कतेक पाच किलोमेतेर जतुरा तनाउ बणिय । हसे एवइकी याध घण्टा देउन्कही उहे बेहना भरी मुइ उहे एक घण्टा जतुरा बुल्साही । तखानही इचिका तनौए जाके बुलबाल्के ओहावा कसरत कर्ना ठौरावमा पुग पागके ओहावाअ तङ्णिय ओङ्णिय तन्कोसही देउनकही हथवा गोणवा सबह तन्कोसही हसे दोसर दोसर कसरत सबह करइ हसही जबणजुग कसरत कर्साही । कसरत ककाके अबे घर एसही । हसे एगुणा देउन्कही कसरत मुइ कखानेए साझखुनि कर्सासु । अ जम्मा कमवा ओरापोराके खाली हसही जौ तखनही हसे कहियो काली साझ खुनि मने कसरत कर्साही सबे दिन त हैने साझ खुनि कतौकी एबे फुर्सद फेरी हैने हसइन्त साझखुनियत एबे कामे कर्ते ठीक हसइ । हसे उहेसे कहियो काली मतुरे कसरत कर्साही । अ बेहनात मन् सबेदिन कसरत कर्साही ।